Bɛkasɛ bicycle anaa car Break a, sei ne bicycle anaa car Break fa so yɛ adwuma. Sɛ car no ɛɛkɔne bia ɛduru baabi a bumping wɔ anaasɛ ɛduru baabi a ɛpɛsɛ ɛgyina a, driber no ɔnnuru baabi a ɔpɛsɛ ɔgyina no ansa na waatwa Break no, ɔhyɛ aseɛ tia Break no akyiri, nti ɔnnuru baabi a ɔpɛ sɛ ɔgyina no na Break he aayɛ den na agyina. Anaasɛ car no anaa bicycle no a ɔde nam no agyina. Ɔtua Break no nso so a, ɛyiyi ɛgyina gyina <hesitation> ne car no Tyres no a ɛde ɛɛkɔ no nyinaa na aama car no atumi agyina. Nti bɛkasɛ car anaa bicycle Break a, wotia so a ɛɛma car no mirika no ba fam, na afei aakye <hesitation> Tyres no nyinaa aagyin gyina <hesitation> nti saa ne car Break ɔfaso yɛ adwuma. <noise>